Lor wia xnaꞌ diikaꞌ nugall naꞌ las nunugall nax para kabanin no galli nox par no goon no wen goon nax no galli to reje set kara cosa rron rrakala nchlla ḻu naga llikex.